من الممكن تعميم السلام في العالم كله عند طريق تدخل منظمه تكون قويه جدا تحكم بالعدل بين البلاد و توقف الحرب <hesitation> وان البلد الغلطانه تعترف بغلطها و تقدم اعتذار بحيث ميبقاش فيه حرب و نهب و ظلم ف البلاد و بذالك يكون في حد معروف ان البلد اللي هتغلط هيقيم عليها الحد لذالك هيعم السلام و هيبقي فيه ادب بين البلاد.